वैक्यूम क्लीनर यानि बिजलि से चल्ल वलु ब्वानु। झाड़ू जेते हम ब्वोलि सकदन। हां येमा सबसे खास बात क्या व्हंदि वैक्यूम क्लीनर झाड़ू से अच्छा ढंग से साफ करद। बिजली से चलद। जगा जगा छ्वोटा छ्वोटा क्वोना बे भी स्वो कबाड़ निकाल द्योंद। अर सबसे बड़ि बाद या चि कि ते कबाड़ ते उठौणे जरूरत नि व्हंदि। वैक्यूम क्लीनरा भितर ही एक बॉक्स रौंद बण्यूं। तेमा स्वो सरु कबाड़ चलि जंद। ये हिसाब से वैक्यूम क्लीनर काम करद।